חַבֵּס פבּלָאסָה אָמְנָה וְקַבַּחּ פֶּרְנַאת אלייד, טְלע אלסַיָּארָה בּרָאפַע, זוּל אלבּרַאגִ' זוּל אלעַגְלָה, רַכַּב אלעַגְלָה גְדִידָה וְשַד אלבּרַאגִ' מזְיַאן, נֶקֶס אלסַיָּארָה מן אלרָאפַעָה וְתַאכֵּד כּל מְשַדּוּד, פדּרַאגָה נַפְס שַיְ', וָלַכִּן אַסְהַל, פָּקַט זוּל אלסִנְסֶלָה, חַל אלעַגְלָה וְבַּדֵּלְהָ, דָכּ שַיְ' סאהֵל כִּיתְעַלַּם מַע אלווַקְת.